Дар бораи делфинҳо маълумот надорам. Фақат медонам, ки ҳайвоноти хеле оқил ва беназир ҳастанд. Онҳо дорои зеҳни баланд ҳастанд ва метавонанд мушкилотро ҳал кунанд. Делфинҳо метавонанд бо ҳамдигар ва ҳатто бо одамон ба таври махсус муошират кунанд. Бо ҳаракатҳои махсус ва овози махсус.